منشف الشعر او الاستشوار ده بنشفو بيهو الشعر المبلول والرطب بشتغل بي الكهرباء اصلا وبطلع هواء سخن عشان يجفف الشعر بي تعريض الشعر لي الهواء السخن لي مده بتاعت خمسه دقايق بكون نشف بستخدمو كتير في محلات الكوفيرات ومحلات الحلاقه